पहिली म्हणजे कविअर जो चौव्विस हजार मेरें असतात। मला असा दिसता की त्याची किंमत इतकी असंक जाणा। दुसरी केसर बिर्याणी जी सहा हजार मेरें असता मला। असा दिसता की त्याची किंमत चाडण चाड दोन हजार ते। चार हजार असंक जाया तिसरा व्हाइट ट्रफल आणि गोल्ड। पिझ्झा या बारा इंचच्या पिझ्झान सोनं असता ते खावं आणि। म्हणान त्याची किंमत पाच हजार मेरें पावता येची। किंमत कमी असाणं जाई म्हणजे एक हजार भितूर।